Name'e ko'o ihó ko'o plantico tiyo tu ko'o ujun ko'o nukidii yenangue kunichido'a caldo ñachi jundo'o xhini há taname tu ko'o 'platico chí atin tukuveño kuanña tibunioña ngua naka tunkó niña yia tu caldo cuenta ni ñuu ña'a.